والله بطلع بذور بعد الاماكن ,بذور القرايب ,بذور عماتي ,خالاتي ,بذور خيلاني ,انا بطلع اتجول مع الربع ازور مدن جديده بسوي رياضه جديده ,بطلع اشتري اشياء للبيت مسافر الى المدن اللي هي البعيده تعرف عليها وعلى ثقافتها باخذ اجازه بطلع برا الدوله اسوي اشياء كثيره.